Karazan̈a kiraro an̈anako zen̈y eo amin̈'ny telo eo. <hesitation> Tenisy, aveo baleriny àby ren̈y, efatra eo zen̈y talon, aveo kà savaty àby ren̈y oe. Izen̈y ny ten̈a Karazan̈a kiraro ann̈ako amizio.